Da tena niasa soa iaby ianareo tamin'ny tetik'asa iny, ka mba lazao kely hoe akory ny fiaraha miasa nataonareo? Tena hita taritsy fa nisy fifanomezan-tanana taminareo tao